الرياضا هيا جربت نلعب شويا تنس, أنا منجحتش بصراحا بتنسيق الحركات بالشكل الصحيح, وديما نلقى برشا صعوبات, خاصة كيفاش نضرب الكرا بطريقا باهيا, رغم ان اللعبا متعا برشا وتعجبني, هم الله غالب منجمش نلعبها, راحت آني منيش قادر نتقنها كيما يجب, على خاطرها تستحق إنه واحد يتعلمها من اللي هوا صغير, وديما نضيع في الكرات ومنضربهاش بالباهي.